هل يمكنك إخبارنا عن رياضة تجيدها للغاية؟ أنا ألعب كرة القدم مرة زين ، لأنني كنت ألعبها بشكل مستمر في الطفولة أحب حركات المراوغة والتمريرات الدقيقة، وبستمتع كثير بمباريات مع الرفاق تعلّمت منها كثير من مهارات التعاون والتركيز